في وحد لعشيا لقات سيادا كبيرا في العمر زجاجا فيها رساله، فتحتها بالشويا و لقلات فيها كلمات مكتوبه بحروف غريبا، كانت الرساله باش تطلب منها باش تلقى كنز ضاع من قرون في القاع البحر، قررت السيادا تمشي و تكتشف حتى و لو كان عندها شوية شكوك، في الصباح طلعت في قاربها الصغير و مشات للمكان المجهول و قلبها كان ما بين الحماس و الخوف و قاعد غي يخبط.